Bɛkasɛ mmoa nyinaa ne wɔ ani a, daabi <noise> nnyɛ mmoa nyinaa ne wɔ ani. Yɛhwɛ aboa sonsono a ɔnni ani <hesitation> ɔnni ani, nti ɔtumi de n'anim no kɔ, ɔtumi de n'akyi nso kɔ, nti ɔno ɔnenam saa baabi deɛ ɔbɛpem no na waadane ne ho, nti bɛkasɛ mmoa nyinaa ne wɔ ani a, daabi nnyɛ mmoa nyinaa ne wɔ ani, aboa sonsono sei ɔnni ani. Ɔde ne ti no ɛɛpempem saa, saa ɔkɔ na ɔhwɛ na waapem a ɔtumi dane na ɔde ne fa baako no nso ɔɔkɔ nti yɛhwɛ no a Yɛnhu baabi deɛ N'ani no wɔ nti ɛno aa ne sɛ ɔɔkɔ. Ɔkɔ saa. Ne aboa bi nso, wɔ bi so da nsuom bɛfrɛ no gyepim <hesitation> ahata saa wɔ no nso ɔnni ani, nti ɔno nso ɛno aa ne sɛ ɔɔkɔ saa, ɛno nti adeɛ biara ɛbɛsi N'akwan mu biaa na waapem no <hesitation> ɔno nso kwane a ɔfa so nante no no. Bɛkasɛ mmoa nyinaa ne wɔ ani a, daabi nnyɛ mmoa nyinaa ne wɔ ani. Yɛhwɛ aboa sonsono ne aboa yi a bɛfrɛ no gyepim, wɔ yi a bɛfrɛ no gyepim yi a saa mmoa mmienu yi banni ani nti bɛwɔ kwane a bɛfa so nante.